mebe te na isoko na aje ye ome meta gine no meyo ohwo ozo me o moto ozo osegbonime ozo a roze ututo ozoro agina isoi ono are sene uruto ozoro agha isoi ono are seno uruto oye ho oro okpako nome noze no zeimeyo ohwo uruto some ukpoho ukane devo ho isukulu mr nya mete kpozi ume ohwo oto isokona isoka mere je oware no mebe ro ta isoko na ha isoko na ose gbonime awuhre omei a wuhre ome isoko na isoko aye ome fiho ate wuhre ome isoko na isokona me re jegbe oyibono merro ughoro dene keme me kpoho isukulu me kpoho huuhre me te mougho rro de oyi bo na ni mere ta na isoko oye ma re je urhobo no me reje na ikpe esa no me vvia obo ewho urhobona oyea rese ughellina mero je urhobona mere yourhoboime rejei re fikino merria obei ikpe buobujo ikpe esa so isoko so ome keme ewho no aye ome fiho ewho no oghene merro zio akpo evao aruoiwo oghene so isoko orro ziezi emo isoko arro wowo ina omame me womare